Ntagete gokwanera esese ekero toyetugete ase enka, mono <hesitation> iga ebwate oborendi naende iga ebwate ase ensemo ya oko kotiokerera. e nabo ekomanya ng'a omonto omobe gose omoiri onde bwensi osirete, ochire ase omochie nere egotang'ana koyakogire igo egokomanya ng'a <hesitation> omonto, otwarire ooikire ase enka eywo. Bono, ekero otagete ekorende buya igo okoyerigeria ase ekorara ase agiya na aseeee ege ekonyorera onye gekonyora chimanwa, nachirochio chiarendwa, egere omogoko, either ekero ombura embura egotwa, tebasa koimoka eti chitweru chikwe. Naende mono, onye na ase egokonya, aye bieka omonyene ekero ore are, gose kwa kwaa kwarure gose na esafari, ige egokonyu kwaigwa rimusu riago, aye buna omonyene oyerendete. Na abanto bago ase enka, ekere ero ororo, na ebamanyete bonsi pi, monto onde bwensi pi etamanyeti, gekogera iga egotumia chimioro komanya ng'a, omonto oyo, nere ondendete, nere ogerete ndaa naiche ngomokonya, gekogera na egento kebwate chisemi na obong'aini. Naende, ndire chinsa chiri chinde chitugire oratuge esese ekokonyere nonye na omwana, igokegera, nabo egoko ekobwatia yarora ebinto bigoooo ase enka. Onye notugete naende etuga ende, nero nabo erendete onye na echingoko ase chikobeka nonye na amagena, nero egochi yarigereeeeeri, teri kere engiya naende oyebegeteee ebwate mooonyeete amachiko aye, nabo egokorenda, goikera ase ande naro nonye na ekero yarwarire esese, nabo okoimoka oyerigeri amariogo naro abanyagitari mbaro ororo ba echi esese, kwayiooo kwayi kwayeretera omonyagitari oyorigereri, onyea amariogo aya. Imo na kobua mono teri gento getakeire gochaywa ase enka ase eng'echo abanto bange, mbare ekere, esese yabekire goseee echafu, abanto babwate omoyo omoke ng'a bono orase koyimoka ng'aa ooyeaka, ng'a okoba yabekire esese, lakini oyefundise ase egochi yabeka ase eo <hesitation> echafu yaye ekero yarire endagera, naaaro nabo ekonara asa aywo, yagenda yabeka naye kwarusia na omoyo omuya, abagusii batebete ng'a motugi sese na omoyo omuya, na omonto otabwati omoyo bwa okonyiira <hesitation> gooose, gogokorora ng'a mbobe, gekogera nere ensemo ekogokonya, na ase atambe sana, gekogera binto biago binge mbigosareka ekero ero ororo neba terikoroma, na ekere abu eraire abu ase omochi. Omonto omogeni ga achire iga koyerora iga, karorire ng'a nero ororo, mpaka aratenena abori ng'a, aboreri are ng'a omonto naro abwo, gekogera, abanto bande mbare bagotuga esese batari koyebeta chisindani chiamboma ama amarwaire aria abo, bono okonyora ng'a osa koyetiga igo oyechware, erome omonto, amariogo aye akoba chibesa chinyinge, bono etakeire oyerende naa nakobwatia amachiko aria abo, egere ase ensemo ya ogokorenda naase enka, neroo egokonye, naye buna okoyekonya.